Kua tembiupe oava reta jaeko ome yande alergiava jaeko kua tembiupe oike varetra jae ururupia, jevae, nese, munduvi jokujokua reta ereiko kua reta ipuerevi yandembovaerajƚ jaeko yande ñanemomƚi jare yande rembe kirai oyapo reta kua jaeramoko kua tembiu jaera jei supe jukurai reta